ko mi watta kanjun woni mi rabbita solar panels, mi heba injinwel hiite gotel, to mi wadi non kam haala timmi